Yausukau ane saka ete, saka etede ane anea miai nue tetu patai nuduwa siwa, nama honu saka ete usatu usati akuese matutu rekimina, matutu rikika akuase matuhu riki nohonu sikou matutu sewei hoho tineini dahase makeda mareuwe loiluma na mhonu saka ete, mahonu saka ete akuase maharipae liki kaminya maaripae makai tua wara warua dene dawese bisa mahonu saka ete. Saka eteke usati mahora eminya mahorae sepuke se mahora ehohoini maoiy nuele lepai saka eti akuase duwe nuele duwe kura pui nakoe ane hou, mao nueli sepu mahono hono rei sei dawese ma weiloi mahono yahu mahono yahu hohoe matarue laka, matarue laka sepu mahonoe ma kore ebai laka sewei molai weieiy honi dawse ma pitie, mapitie manitakura pui dinei dawese ma pitie loi meiya nama ane sepuke jua ma bisa maho maute wai yaure hono saka ete wai yaure saka ete wayaurede. Maike saka ete wai yaure muturi leise dawese sake ete waiyaure mamatai namahusie mahono sakete wai yaure muturi oakese usati mahore'e liki mamatai sapuke maoi nuele sepukeda same utaloi yaure muturi mautele wayaure muturi sepu matunue wai yahu mene mata yahu keketele nyamamo lepaihe yaku yahu keketeli niama yaure umue utue horeiye, eiy saka ete kunie homomoi'i ei saka ete kune homomo'i le akuese mapara epui maho maho wai yaho me mahunu nakore'e <hesitation> keketele utumo'o, sehumpama mahono saka ete waiyaure nama husie ho akuase mahora esaka ete sepu, maute wai yaure sepuke dawese mahusie ne nuwele yahonno esantane dase maute leuke dahasema <hesitation> mani ta duwe nele kunine na'akore homo saka ete unine.